A ie 'na manera dë di che cun 'na batüa pöle salvé ël mund ënter, cuindi l'umorizmo a salva la vita, sensa l'umorizmo vëdrìe sempre tüte le coze gris, scür, neir, sensa speransa e cuandi cuaidün a t'dis cuaicoza ch'a t'pias pa ti faze due batüe e parei lu dezmunte